Yaani binafsi yane kwanza, mamito nija namwenda sana. Kintu che chisewa mama, mama ni kintu muhimu sana ni kiungo muhimu sana, yaani mama no kira kintu kwanza maishi bila mama kwanza maisha kuva yari hovyo sana, yotakiwa mama mama kwanza unomkuwata neeja kwasa babu kurera inda ina mieri tisa mpaka kuku vyala kukurera na kira kintu udire mheshimu mama koonekana uri mjinga na jamii yisu ya kiilangi yani ko si uvaheshimwire vazazi vako ambayo ni mama na baba yani pata uri kintu chaviya sana ja nin nija namwenda sana mamito, yani mama no kira kintu na nini mama no ansomesha amboirya mambo yoosi lakini ki chaviya mamito aulala, alafu kwatite usia andekera, unsea ilange sana wewe alafu ukiisikana yani yootakiwa uisikane kwa vantu sana maana na ijo mpesa je wosakira imware mifukwi ya vantu, yotakiwa unolusika na vantu vyaboha sa ili uno saidirua na ko uri nashida uno kikala vyaboha na marafiki jako, Na vantu ve vokuzunguka, na familia yako kiujumla, yaani vantu voosi vii yaani. Kwahiyo mamito nini binafsi yane urithi mwe undekera mkulu, ni wosia yani kwisikana kwa vantu, yatakiwa wisikane sana kwatite mambo yamema sana yokifunza, yani dunia ya <laughs> bila tuba taratibu yani dunia kuva iri yaviha sana yotakiwa unoishi vyaboha na vantu uo no usia waboha sana no mameto unhera usia kanoishi vyaboha na vantu maana chochosi kira che nokisakira ni mikonwi ya vantu chiri kwahiyo na ja nini mamito unjenda sana usia usia mwe undekera ansistizia sana nkanovalanga vanduu vane, nkanovayenderra, na ko ndri likizo da kura chuo maana nkona kira siko nkanosoma chuo vii bila yenderra na vanduu vane, nkona kuvairi vyaviha sana yotakiwa nko no langirnya ira misingi mameto undekera ambayo ni ja urithi.